Së pari, përdor një leckë të lagur o një spraj antistatik për të kapur pluhurin e jo thjesht për ta zhvunj. Puno me lëvizje rrethore e sigurohu që të arrish te qoshet e të çarat. Pastrimi i rregullt ndihmon ndë parandalimin e grumbullimit të pluhurit e e bën më të lehtë heqjen e tij.